Animales nä'ojmä ijtyajupä je animalito äjtyä näm yamatzäjkyajpatä je je punu', este y nyäyipä'i tumä näj oyo', por ejemplo ejsi, soki', este ijtyajupä ijtumä je ba ballena, ijtyajupä je ijtumä tiburón, este ij tambien tzat witpa nä'ojmä, itu tambien este este nyäjmayajapapä pulpo, ijtu tambien este näjmampyatä jaiba, tambien nä'oj nä'ojmtya'mpä, el perro de agua tambien no, tambien tuwi' ijtu tuwi nä'ojmpä, patuwi' nä't näja.